<hesitation> نعم يمكن أن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع إذا كان يروج للأفكار السلبية، <hesitation> وتروج للعنف، أو الكراهية، أو يروج ل <hesitation> ل يعني لأفكار غير أخلاجية، لازم يكون الفن فيه خدمة من خدمة للمجتمع ومشاعر إيجابية للمجتمع، ومنحاولش نغرس <hesitation> أشياء سلبية أو تخرب الأخلاق في المجتمع.